<hesitation> Mía gbɔ le fia, aɖi ka eŋtsi ma be me mɔmo dze ŋtsi ma te gblɔ nao? Mía nɔ wo le ekɔ ɖo me vo vo vo. O wɔna ama dzi ɖe alo mí yɔnɛ be ame yibɔ ɖi. Enyi akɔtɔ. Bon, mía nɔ wo tsɔna, o vɛ tsana ede kãkã liva me nɛ me trɔ zu na <hesitation> domanu alo afĩ. Eye wo ŋtɔ o wɔnɛ ɖeɖe, o va shɔnɛ, o vaɛ dze na amidzɛ kɔlɔ ye o tsɔ va ɖa nɛ. E mí yɔnɛ be me yibɔ ɖi, mí yɔnɛ be akɔtɔ. Eya ya ma be eya me kpɔ na le mía nɔ wo gbɔ. <hesitation> Aɖi kpɔteo ya, ameɖeo ŋtɔ ŋtsi vɛ kplɛ le fi o vɛ wɔnɛ le, e o yɔnɛ be kpevigɔɖui einhein vɔa kpɔteo wa dzo le yovo gbome enua kpevigɔɖuia ame dzedzio o vɛ kplɛ le ame ke no ɖoɖɔ wɔƒea. Vɔa o hɔ gbɔ va dzuame, o va wɔnɛ kple susu be ekpeɖe míao ŋtsi gaɖome, ne enyi be, mí kpɔ be aɖi vɔ na mí kpɔa, ne mí ƒudzu yi ame na wo gbɔa, etsi le bɔbɔe ɖe alo ele gbudzu ɖe mí be etsɔ le kpɔ ne mí-mí ŋgba zu na shigbe sept kilometre nene keŋ gbɔ be ple nao. Mí tsɔ na <hesitation> akɔtɔ ne yɔnene mi ma mí tsɔ nɛ tsɔ nya na nu, mí gba tsɔ nɛ tsɔ le na tsi. Ne etsɔ akɔtɔ tsɔ le le tsia, o wuna nu kui le agbadze me na mí. Ta nua na beŋ akɔtɔ ya ele kaka mía tɔ wò be gamea, eye mía tɔ wo bo zãnɛ enu gblone ne ye tsa be se kpoa, me kpɔ na be aɖia ɖuɖui be nyi. Eseŋu wu yovo wo ƒeaɖi, enyi akɔtɔ ɖe mí yɔna, ta mí nya na nu kui. Ne enyi be eva kpɔ be ebavɔ alo nu yi ne do ye lea, enuwa le te ŋtsi nɛa, ya teŋ tsɔ akɔtɔ ma ke a tsɔ nya nua, ya tsɔ akɔtɔ ma a le tsi, ya kpɔ be agbadze me nɔna ko nɔ. Ŋukui be agbadze le o. Enya na avɔ, mí tsɔ nya na avɔ, mí nya na mía ne awu wo, mí nya na mía be veŋtevi, godevi mí do na gome, mía be pantalon wo mí tsɔ nya na, akɔtɔ mí tsɔ nya nɛ, awu na la deviwo be tsa noni <hesitation> akpe.